Mopeti ara mopeti kuimbae yepe ndaye oiko <hesitation> jeta va reta ipite rupi ñoraro iara pe jaema tanta yavai jokua oiko erei jae jei ayeapea pea jare se sepuere vaera ajayepe jaeko ayepi tai jei no, jukurai oiko